نبغي نلعب الكلمات المتقاطعة لاخطش تـ تعاوني أنني نتفكر <hesitation> كلمات و و في نفس الوقت <hesitation> تخدّملي مخي. فكـ أنا كمترجمة نحتاج دايما نـ نكون <hesitation> عاقلة على الكلمات في كل اللغات لي نخدم بيهم، و الكلمات المتقاطعة تعاوني.